ஆம், நான் அழுக்கு கண்ணாடியை சுத்தம் செய்வேன். ஒரு சுத்தமான கண்ணாடி பார்வையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் இடத்தின் தோற்றத்தை அதிகரிக்கிறது. நீங்கள் கண்ணாடியை சுத்தம் செய்கிறீர்கள் என்றால், இங்கே சில குறிப்புகள் உள்ளன. முதலில் தூசி: எந்த தளர்வான தூசி அல்லது குப்பைகளை அகற்ற மைக்ரோஃபைபர் துணி அல்லது டஸ்டர் பயன்படுத்தவும். கிளாஸ் கிளீனரைப் பயன்படுத்தவும்: கோடுகளைத் தவிர்க்க கண்ணாடியில் அல்ல, துணியின் மீது ஒரு சிறிய அளவு கண்ணாடி கிளீனரை நேரடியாக தெளிக்கவும். மைக்ரோஃபைபர் துணியால் துடைக்கவும் நன்கு சுத்தம் செய்ய வட்ட இயக்கத்தில் துடைக்கவும், பின்னர் ஸ்ட்ரீக் இல்லாத பிரகாசத்திற்காக செங்குத்து அல்லது கிடைமட்ட பக்கவாதம் மூலம் முடிக்கவும். கடுமையான பொருட்களைத் தவிர்க்கவும் பஞ்சு அல்லது கீறல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய காகித துண்டுகள் அல்லது சிராய்ப்பு கடற்பாசிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.